Injé émobilét sén émoto, émoto nirégé nicaméné gatéyiléén; mara on gatéyiléén émoto, émiit yon galub mat ubooj, no gatéyiléén busaha bubajo mat buyahi, imbi nutéyléén téyléén nujoow utiiŋ taan umimé gapoor uguto bat gugori mara aw bu gapégoor. Yayé écimé nirok nirég nicaméné émoto que émobilét.